<hesitation> ngom toma fola ma doya tora ge, duga pake bahasa tidore bato bolo ua ge ngom pake bahasa malaeng bato